امم، بلې ټول حیوانات سترګې لري او امم سترګې یې ی ځانته ځانګړي خواص لري. که چیرې حیوانات سترګې ونه لري نو طبعي خبره ده چې هغوی به هیڅ شی هم په سترګو ونه ویني او یا به هم په خوړو او څښلو کې ورته ستونزه وي او خواړه او د څښلو شیان به نشي تشخیصولی.